Kalau untuk ini papake baloas a sona au lebih suka leleo pokonya ini pake gaya baloas pakai gaya baloas yang seperti biasa la pokonya, ta terlalu ta terlalu menjorok menjorok. Pokonya pokonya gaya pake baloas yang biasa londiak.